Asubuhi shandumikira sana ni kunwa ichai vandekere ichai alafu ndakava ikindu kuri induma ana iribwoni ama umwogo. Numwere ichai ikindu kuri induma ama umwogo ulahongo inda yoyo niiguti ulakola izishuguli ziozio nivishigira nuwakunywa ichai genyeka uturi uzie murimi niva nokosembera niva nukurima ama niva nukuzia kukavira engombe uvunyasi uraziamu nonyola ove nizingulu ziokokola igasi yeneyo urayinzila nuri nizingulu kandi nunywe ichai iyi ni induma iyi nishukuria ishirai sana ama induma ama umwogo ama iribwoni nishukuria shizingulu kekoheza zingulu ummbiri gugwo guraveza nizingulu shigira ni shukuria shirito.